Ba ka'i riñan ruhua na'bi, na'bi tsi' ataj enj, na'bi hiu ataj nej, na'bi chaká ataj nej, na'bi situj ataj nej nej, nin' nej na'bi lí ta ba taaj nej nachi un nej man cha nej ba taaj nej nanj utin' nej man ni utin' ni utin' man, ara nej chuhua 'ngo basu nej si chuhua 'ngo aru' nej 'ngo si chuhua maan ara nej man, ni síj ni ara nej hia'aj riñanj ni cha nej 'ngo na'bi lí na'bi hiu ataj nej, ba taaj ni utin' ñun nej man ni ara nej toj ñan riñanj ni cha nej man ni ba taaj nej riki kantu a'nín nej man, cha nej 'ngo a'ngo na'bi si ku'naj toronga ataj nej ni ba taaj cha nej man sani ba taaj ni'hia nej nne koo nej, utin' nej man ni ri nej tanej ni koo nej man ni chiñan' koo tanej bé ta ba chatan nej ba taaj ni achi nej chira ni cha nej man, ni utin' utin' nej man bé taj ara nej hia'aj riñanj nej ni cha nej sani ba taaj, ni tanej 'hiaj nej koo nej ta ninin ta ninin ta 'hiaj nej 'ngo 'ngo nej na'bi lí ta cha nej, sani bé ta min na'bi sa' ni taran'an min si sa' si cho man.